Nah iyatu piso pakkelluq e iyareqga pakkelluq e mabelloq i ipake misalna malai ceppi e malai kumis e <hesitation> pappadecengeng i gemmeq e ero nrang <hesitation> tallimbang e na